सुनहरा रंग देखदा म धन-दौलत और रॉयल्टी क भावना जागदा। सूर्य क तेज और रेत क चमक क याद आउंछ। यु रंग अपण त्योहार और धार्मिक परंपराओं म शुभ मानदा।